komiði sæl og verið velkomin í í kvöld fjöllum við um heimsmeistaramótið í handbolta karla sem hefst í vikunni og heyrum aðeins í fyrirliða íslenska liðsins heyrum af geimfari á

fræðumst um hvali sem halda sig við strendur Íslands í stað þess að ferðast suður og skellum okkur í ískalt þrettándasund ég heiti Sævar og nú verða sagðar

heimsmeistaramótið í handbolta karla hefst

núna á fimmtudaginn mótið er haldið í Danmörku og Þýskalandi og stendur til tuttugasta og sjöunda janúar íslenska landsliðið keppir á mótinu í b riðli og fyrsti leikurinn er gegn Króatíu á föstudaginn við hituðum aðeins upp fyrir mótið og spjölluðum við fyrirliða íslenska liðsins Guðjón Val Sigurðsson hvernig leggst mótið í þig bara rosalega vel ég hef alltaf hlakkað rosalega

til að fara á stórmót með landsliðinu og þetta mót gamall þegar þú byrjaðir að æfa ég held að ég hafi verið svona átta eða níu ára þegar ég byrjaði að æfa æfa handbolta ég fór á fyrstu æfinguna sjö ára tók mér fljótlega smá pásu en byrjaði aftur þegar ég var átta eða níu ára og er búinn að vera að síðan þá vissirðu alltaf að

atvinnumaður mann fór kannski að dreyma svona einhverntíma á unglingsárunum

ekki fyrir því að handbolti gæti sýnt mér heiminn eins og eins og hann hefur gert og leyft mér að upplifa alla þá frábæru hluti sem ég hef fengið að upplifa í gegnum handbolta hvað myndir þú ráðleggja krökkum sem

leggja sig fram bara hlusta á þjálfarann og æfa vel og leggja sig bara fram og

gera alltaf sitt besta kínverskt geimfar lenti nú nýlega í fyrsta sinn á

tunglsins eða þeim hluta þess sem snýr frá jörðu og við sjáum aldrei síðast lenti geimfar á tunglinu árið tvö þúsund og þrettán en ekkert geimfar hefur áður lent á

fjórum lenti á tunglinu og fór fljótlega að senda myndir í gervihnött sem miðlaði þeim áfram til jarðar mörg geimför

hafa verið send til tunglsins á síðustu árum en flest þeirra hafa farið á sporbaug um það þetta er í annað sinn sem kínverskt geimfar lendir þar sérstakur

var notaður í verkefnið og kínverska segir að jeppinn eigi meðal annars að rannsaka jarðefni og geislavirkni tunglsins tungljeppinn vegur um hundrað og fjörutíu kíló og er léttasta farartæki sem ekið hefur verið á tunglinu til samanburðar er lítill bíll á jörðinni um það bil þúsund kíló Kínverjar eru mjög stoltir af verkefninu enda er lendingin talin stórt skref í geimvísindum stjórnvöld í Kína nota mikla peninga í

vonast til þess að geta sent út mannaða geimstöð eftir þrjú ár og loks mannað far til tunglsins hvölum í Eyjafirði hefur fjölgað mikið á síðustu árum og nú er hægt að fara í hvalaskoðun þar allan

ársins hring það er líklegast að breytingar í umhverfinu valdi því að hnúfubakar halda sig svona norðarlega því áður fóru þeir suður í höf á veturna hvalaskoðunarfyrirtæki í Eyjafirði hafa þess vegna í nógu að snúast um þessar mundir

svolítið merkilegt við erum búin að fara nokkrar ferðir núna sitt hvorum megin við áramótin og við erum að sjá upp undir alveg tíu hnúfubaka í hverri ferð og mikill hamagangur fyrir tuttugu árum

var hnúfubakur sjaldgæf sjón í Eyjafirði en það er miklu algengara í dag oftast voru þeir farnir fyrir áramót en í fyrra voru þeir í firðinum út allan febrúar og það stefnir í að það gerist líka í ár það á eftir að gera nákvæmari rannsóknir á þessu en breytingarnar gætu verið komnar til að vera margir stungu sér til sunds í ísköldum vötnum og ám á sunnudaginn í tilefni af sá siður að stinga sér til sunds á þrettándanum er mjög gamall í rétttrúnaðarkirkjunni sem er aðallega í Austur Evrópu reyna að ná

sem flýtur á vatninu og sá sem nær krossinum má búast við góðu heilsufari á nýja árinu í sjöunda himni með að hafa loksins náð krossinum góða hann er áttræður og segist synda á hverju ári en hefur aldrei náð krossinum áður margir stungu sér líka á kaf í Tyrklandi og á Kýpur í Norður Búlgaríu fóru margir út á á börðu trommur blésu í

og dönsuðu í sig hita alþjóðlega

í Kína var sett í þrítugasta og fjórða skipti um helgina á hátíðinni er hægt að sjá ótrúlegar byggingar og listaverk úr ís og snjó sem eru lýst upp í öllum regnbogans litum gengur undir nafninu Ísborgin í Kína enda er meðalhiti þar á veturna um tuttugu gráðu frost